Edhe macat kan’ probleme shëndetsore t’ndryshme. <hesitation> problemet e macave shfaqen pak ma ndryshe prej qenve <hesitation> macat mujn me marr shpesh dermatit, apo alergji t’lkurës, kan’ probleme me tiroidin hipertiriodik, kan’ probleme me veshk’, shpesh marrin gripa t’macave që jon shum’ t’shfaqun. Diabet, obezitet, najher edhe kancer.